komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá fyrstu æfingum íslenska Eurovision hópsins heyrum af Söru Björk en liðið hennar varð Þýskalandsmeistari um helgina kynnum okkur stöðu íslensku lopapeysunnar og heyrum af nýjum erfingja

og nú verða sagðar

íslenski Eurovision hópurinn liðsmenn

lagði af stað í ferðalag eldsnemma síðasta föstudag til tel Aviv í Ísrael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 já mér fannst leikmyndin koma mjög vel út og sviðið bara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

fyrsta æfing

höllinni í tel Aviv í Ísrael var um helgina og fyrsti blaðamannafundurinn var haldinn eftir hana margir blaðamenn voru á staðnum

mikill áhugi á atriðinu svo var blaðamannafundur þar sem við fengum mikið af

góðum spurningum en að vísu var að reyna að ritskoða okkur en við

ekki stýra því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 við reyndum að koma okkar málum á dagskrá og töluðum um að það væri

æskilegt ef hernámið yrði stöðvað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 liðsmenn hatara skelltu sér svo á ströndina í fullum skrúða og vöktu mikla athygli meðal

í fótbolta með

í þýsku úrvalsdeildinni um helgina næst síðasta umferð deildarinnar fór fram á sunnudag en fyrir hana var með sjö stiga forskot á dugði sigur til að tryggja sér titilinn þegar liðið mætti

leiksins þegar fjörutíu og tvær mínútur voru búnar liðið er á toppi deildarinnar með fimmtíu og sex stig eftir tuttugu og einn leik en Bayern er í öðru sæti með fjörutíu og níu stig eftir tuttugu leiki leikmenn tóku svo við bikarnum í leikslok Sara Björk er á sínu þriðja tímabili með en liðið hefur unnið bæði þýska meistaratitilinn og þýska bikarinn öll þrjú árin

Íslands hefur óskað eftir því að íslensk lopapeysa verði verndað heiti meðal þeirra hluta sem búnir eru til hér á landi sambandið segir að það sé ekki gott að verið sé að framleiða og flytja inn eftirlíkingar það eru ekki til lög hér á landi um upprunamerkingu vara en tilgangur umsóknarinnar er að passa að allir viti að það sé að kaupa rétta vöru íslensk

lopapeysa er séríslensk og það koma margir að því að búa hana til

er byggt á íslenskri aldagamalli hefð og oft innblásið af formum úr náttúrunni ullin sem er notuð í handprjónaðar íslenskar lopapeysur er af íslenskum kindum eftirspurn eftir íslenskum lopapeysum hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum til dæmis meðal erlendra ferðamanna sem vilja næla sér í peysu

eignaðist son í gær Bretar hafa margir beðið komu barnsins mjög spenntir sumir hafa meira að segja veðjað um hvaða dag barnið myndi fæðast og hvort það yrði strákur eða stelpa Harry prins segir að þau hjón séu afskaplega ánægð og að allt hafi gengið mjög vel hann þakkaði fólki fyrir stuðning og hlýhug Elísabet drottning á nú átta og litli strákurinn er sá sjöundi í röðinni til að erfa krúnuna íbúar á höfuðborgarsvæðinu tóku góðu veðri um helgina fagnandi þótt það hafi ekki verið neinn